Sayo ni teramsuk orang yang susah untuk tiduk kalo malam, biaso nyo tu di atas jam duo belas tu baru biso tiduk, kadang jam duo jam tigo baru biso tiduk, mato ni padahal udah ngantuk, tapi kek dak mau tepejam gitu nah, susah nian buat tiduk menurut sayo tu kalo tiduk yang baek tu delapan jam sebenar nyo kan tiduk yang baek tu delapan jam, jam sembilan tiduk bangun jam empat shubuh jam limo shubuh cumin kek mano lah kalua caro buatin buat dapat tiduk yang cukup tu sebenar nyo tu banyak supayo tiduk kito ni nyenyak, berkualitas, ado beberapo, yang pertamo ko, alkohol coba buat jangan minum- minuman alkohol, cafein, itu biaso nyo ganggu kito tiduk nian, mako nyo orang orang kalo mau begadang atau kalo mau jago malam itu biaso nyo dio minum kopi kans erring orang orang bilang kalo minum kopi tu biak kito dak ado cepat ngantuk nah itu biso jugo, kalo yang keduo tu mati in. Semuo alat alat elektronik baik hp, tv kalo mau tiduk, alat-alat itu tu biso ganggu kito kalau kito mau tiduk, misal kan kayak sayo, sayo mau tiduk biaso nyo sayo satu jam sebelum sayo tiduk sayo sudah mati kan tv, lah mati kan hp, laptop segalo macam jadi tu sayo fokus cari tempat yang dikasur tu cari tempat yang nyaman buat sayo-buat sayo tiduk kalo sayo sudah meraso nyaman nah di situ lah sayo mulai tiduk, jadi kalo pengen tiduk kito ni sebenar nyo berkualitas tu, iyo jauh kan lah hp mungkin biso pake caro caro lain kalo sayo yo satu jam lah sebleum sayo tiduk lah sayo jauhkan hp sayo dak do main hp lagi biak sayo bangun pagi biso bangun pagi, terus badan badan sayo jugo segar, enak, fresh. Biaso nyo kalo kito banyak begadang begadang tu badan kito ni lah pegal pegal, capek, lemas dak semangat kalo pagi nak ngelakuin aktivitas kayak gitu.